Taun noto liklik <hesitation> daddy parik kata wuak pulakai eke koto wuak e buka, panguna na nata liklik e arawa na <noise> si taun no to liklik eiang, nemta po ago eiang asukang to eiang koto kun petekai. Nemto ri bil aungos e nei lu nempo buk ane nei lu lik ko ago nei lu na kag nana koto wuak ri aisog aongos e nei lu na koto kun petekai. To eiang koto aunai ro luai na asukang a <hesitation> nata kun polok alak eiang a noto buk ago eiang ko mang sikei a ring ro luai using a daddy koto wuak eiang a nempo nem ago eiang ri bil aungos nempo ius ia ko bil io keri vap posok ta ke bil na to eiang koto petekai parik kata pok val kana eke pulakai e rina voiang Ko maiten ira si ri bil miang e suge ri bil aungos ko roron parik kua angkuai si ku duai a maiten pulakai si mamain ta bil aungos kuo buk ausai mung ko ago nei lu na ke taun aungos kio sakol i ri bil aongos e nei lu, kio sakol kam ke bil i po rot nei lu kapa, ki sakol ia man ko togon rikei kio sakol aungos ia asukang a to eiang koto roron luai ni to eke <hesitation> e rina, taon ang a kila aulei ta wuak e suge, nem mela paliu ane ke to e rina kala kit luai asukang a no buk e suge nato buka to i ring suge.